الحدث اللي اثر في حياتي هو لما ستي ماتت لما ستي ماتت انا ما قدرتش اتخطى الموضوع انا قعدت يعني فترة كبيرة مش متخيلة وجودها مش متخيلة انه لما اروح للبيت مش هتبقى موجودة مش تفتح لي مش هتقعد معايا مش تحكي لي الحواديت اللي كانت بتحكيها لي زمان.